Am'yo fala kelo mae- hala enis'kuba nyak bap ny'ak ayah teik in'nai di bey'a kuba yatu leu'lau yalu fole helau yasi mara niak i'nai imu sifu iba'kalai ra sefa mau imhu esayin kowaly sefa mau, ib ib ko mau'waha ib'blai mota sami di tuai ni panci. E di tuai ni panci cef i tutup ra am'bakil kil- kil molol i kol- tera cef. is'sul- sulu, <hesitation> is sul- sulu is sul- sulu cef he tutup ro'hi he tutup ro'hi cef <noise> i angka ra masa fu ai'nin <hesitation> ibil'haki ibil'haki ib mo'loto <noise> am'bram ai'nam am ib lihake <hesitation> cef <hesitation> hi ka si'am am hueni mi to am'bra ais'iam ra sya'rate am forok lo- lo ka mae, am bya'enam <hesitation> am bya'enam ya fasik forok to esy'enine, ani. enin el'lau Ye'heli kubang, ye'heli kubang yal'wane saf e en'nam, ya safa en'nam wa ai'nin ye ely'ni mama eny yak'inai. ely nak kina ei i do to sifu, ikok sifu, huaimu sifu loy ibuna la wa'ha idi'bu cef <hesitation> ibe lai mutam ko mutu to a'sif iba kalai'ra. ibakalai'ra cef <hesitation> masal cef cef a mau ano'mo may la'la hu ai'nin am'ae nyuak ma tafa am may sayur tei, am ut'bangka la uklim sifu, ama lafoly'niuw faya am is ai'nine, am toi sifu, am moi cef, am maka'rai la cef, am busu sifa mau sely bo wa mo'tam si sam'nyi si bolu sifu, sil sifu, sei sifu si- si fu leuw saka lera'leuw, saka lera liku fu ai'nin, sel ou'fu kil- kil- kil sampe bul'loul Sifa mau se si'busu hi sebus wa ha mau, si'busu si busu ha'sif <hesitation> si'busu ha si tiba way'holoy <hesitation> si tiba way si'busu la"ko wa'ri sifa mau sibuna sina'tan tea kil'sif si- si'rau wa ya'lau <hesitation> si- si'ra waya lau sesi sukus mau glo'klene balak ko'arya mau, sefa mau su masa <hesitation> si- sil sifu ni palastik. <hesitation> ni palastik te mega'sif helow to meja makan ni'a da tampa ai'nam